إذا ما تجدر تفتح تلفونك. أول شي، جرب تعيد تشغيله، إذا كان في طاقة. إذا كان التلفون شغال، بس الشاشة ما تفتح، حاول ضغط زر الطاقة لمدة عشر ثواني، عشان تشغل الجهاز من جديد. إذا لسة ما اشتغل، <hesitation> جرب شحن الجهاز، لأن يمكن البطارية فاضية. حط الشاحن على التلفون وانتظر شوي. وإذا كانت البطارية ميتة، لازم تنتظر لحد ما تشحن شوية، عشان يشتغل.